Danënú rcaënú gyiiazh, nugwuel par tïé getgwual gyiiazh, ní, gula nugwuel chi gizaní gyiec'-gyiec' tïé xilaní <hesitation> chi runzac'raba tïé getgyiezh, tïé torty, tïé, gula nazhí gyiiazh itabio lo xquetú cun do ziëdy, cun do xobgyíny pero ica-ica rcayiaz buny loó coziní ni.